<hesitation> sisi ata anafu kama nɔlʋ mʋ akaʒɔ nu ka lilialu anafɔʒɔ ɛsɛ sie akpɔsɔ nyatepe toto akpɔdɔaʒɔ ɛnafɔ nʋɛsɛ mʋa mɛnana nʋɛsɛ. Ƴɛ mʋani ki ya yanya tʋ yanʋ kpo; kawi kɛ la niii kaʋani la kɛ, ɛya nakpɛɛɛtua nʋ kpa mɛ ko nu mua ntekele tɛsɛ eɛya makpɛɛɛ tuanita ntekele tɛsɛ mɔta kese veve naegbeli tabilɛ nuvɔ ke tabilɛ nuvɔ ke, namu ɛvla ayinye tatɛɛɛ tabɔ; tsa, nalɛ amɛ. Ɛvla tala kita nafusu ɔluna kanana kayafu kanegbayɛ nɔlɔdi la nayɔ yanukpa mayaka tɛ kekeleamɛ tɛ kekeleamɛ mafu kawi kɛ yamu mɛ nayili ɛnamamʋ ɛkʋɛdi kpekpe nayili gbadayi wuala madu tinyeli nuta nuta na ma yiɣanya ɔludekpekpe ntinyeli ukaya emue mua nɔaniɣlɛ trua o nayiɣanya nɛsɛdɩ godo godo godo Tɛsɛ nikaʒɔ vla namu nayiɣanya nɛdio ɔlɔdi nama kutu mu Ɔlɔdɩ koekpe nadu tinyeli nu ɔnayiɣanya Ɔ ludikpekpe aya nya fadao pastɔ o ɔlu dekpekpe ukayeshiɔlɔ akayiɣanya maʒɔyita nuu tek inyeli nduɛvla ɔlɔdɩ kpekpe nadʋ nʋ tana yiɣanya ɔdikpekpe laka yiɣanya.